Takhok rok wngkha kaham khe saimanjak horo thwngnai. Bohrokni bisingo bokorongi thwngmungni bagwi khakchangma tongo aboni bisingo khakchangma kwrwi khnamani tei bokorongi nukmani. Bórokni mokol kotorrok kwbángma pobokorongo romwi tongo abo bai bórok pohor kwrwi khe nuknai. Takhok rokni nwkhukni khorangbo ek rokom khai wngwi tongo. Abo bai bohrok khorang ni bisingtwi sakni mangpili ni thik jaga no sawui mano. Bórokni bisingo chupchap khai birmani bagwi sinijakgu. Abo bai bórok khoroksa phano nukjakya khe sikarni sakao thángwi mano. Bórok bórokni kwpla khitong bai sikar no romwi butharnai abo bórok kwbángma jorao butharnai. Takhok rok wngkha nwngjakya jagarok jesa khe bakarang tei bwkarang pellets ni rup o.